أفضل أرقام بحبها هي الأرقام الزوجية فبحب رقم اتنين وبحب رقم أربعة وبحب رقم ستة <noise> ف ستة زائد أربعة يساوي عشرة و العشرة زائد اتنين يساوي اتناشر